<noise> Ireo <noise> fanatanjahan-taigna tian'ny ôlogna amin'ny firenegna <hesitation> misy zaha ary tian'ôlo mizaha azy: ny <hesitation> bôligny bôligny foot zany, basket, morengy.